Ke eduu nkyi byidabe onyi wa me onyi eji o-dim ke kyiku nkyi ofe onyi eji o-fim ke kyiku nkyi badakye ofe ke na a a-ri onyiayi onyingi okiri a-kam a kyikit nkyi mbe ba jwap ng bato, okiri a-kam a ke ekwabashi onyinyi okiri a-kam a ke kyikit nkyi mbe ba-ri I ne nyi okiri a-kem a ke kyise emen me onyi eji n-Kam ke kafa kabam nke bone emen ne ofe since me ne nyi byi-Kyu kyi-ka kyi-ca aje atange oo-fwon me bwan bafee me nda-jwo ne onet o-raa o-Fu onyi eji mu n-ri a ne onet onyi eji mu mu o-cen n ne onet mun ke ne o-fim ke kyiku nkyi nkyi ne ofe kyiky nkyi nkyi ne bushi mbu osowo nke me mu n-set bwan bare eji mbe mbe aku ene A a-ku a-bat ebe onyi bi a-biri banet a-biri kyiku ankyi ene a-biri ba-cen eyen a-biri banet oshe onyinyi mu mu n-ku m-ba ebe mu ne eduu nkyi enong dii onyinyi mu mu n-ku m-ba ebe o-man ebwom o-kye banet ofe d onyinyi a wo a-yip e-ti ke kafa kyise cin eyen ba-be a-man ekyu di me n-Kam onyi eji ke kyise nkyi bone ndyi o-dim aky kyiji o-ba byi-pem nyi to kyije kyi-mu ko And ke nkere amu mu ba ne nyi byi-Kyu me nda-ri ne dyityem eji ndyi neen kparadadat nang n-dim dyigostu nang n-dim dyikan nang n-dim nya o-kyu n anyi ke kyise banyinyi bakiri mbe banyincheng mbe ba-be ng baa-chi banyincheng baa-kpu ke na babel A-kyu ne onyi eyen aa-was kyikit a-dim ocin eyen o-bayip a o-kpet ere ne nyi A-dim Kasi a-fa aa-wa edachi chwom onyi eyen to o-dim a-kam ng echijwo ba-ka ba-ri ne nyi eduu anyi ede-them a a-kuba ebe onyi ca ke kyi ku bi dachi a a a a a a-chee or a-kyu a-tun banyincheng bakiri ba-zonge ke dyibe wo bwom osowo o-kye o onyi mu eyen mu oda o ekye ofe onyi mu eyen mu nang chwom kyi a-fi odakyu anyi ne wo, nang bamu ba-bini na, nang bamu ba-bini na o-kyu a anyi ne wo because dyice ndyi ke Kashi dyi-chi dyi nwa me onyi eji nu o-kya mu eduu nkyi enong mu o-chi me n-jee onyi eji mu o-ram m byirying mbyi byinong o-kye mo n-re A m-byi kyiji n-Koo omu n-fu o-cin <hesitation> e e otyen eji nkyi mu a-Fe neen ofi o-nwai abe nyi a-Fe neen aFi a-nwa Pe kenank nke ba pe ne ke fua wank <hesitation> ochink we pena a ba'nel ba buka ji banel mbe ba nwa le ba je ba pu bonnemci mu gese ofu jung ah. oye ji mu kese and oye ji ofem pe ku nke henar and ye be ba mu a waniji me ken onye otor. banel ba tor ba mani chi apkorka ba be mu ochi oprele tuiba but oiye ye mu onorg otun orte kase ofu oteje le ha se nke nke oyep ba peny epia ote yen ofu oyeji ninonen edu emen nye nen menda lener mbala blu kia ne mem ba le lezonk orye nyunen <hesitation>